Ákpu ágwo̱ áno̱h Ḿten Ítem ńto̱ho̱ éke ḿana ńe nlío̱no̱ ídem ñde éto̱kejen àkede ékami, ákeno Item áwo̱ ńyien ñam ñkpo̱m, ámanam ñkpo, áyem k̄e ña fo̱n ñne áfo̱, kùnam àlam, ké ákpe, ñam álam íwi Ifo̱n ñkpo̱, ákewo̱ ñnam dé, ákewo̱ ñnam ḿme, éti ñkpo̱, akewo̱ kùjip íno, sa ádehe̱ íno̱ Isélade̱ ágwo̱ Iḱisuk kè ñteto̱no̱ áwo̱ ȳien sē ká ūfọk Áwási, éjo̱ ámacbèlè k̄o̱m ágwo̱ áfo̱ ákude k̃ud ñah áka ñwed, ña áyo̱no̱ yo̱n k̄o̱m ágwo̱ k̄wo̱k Iso̱ng kè éjo̱ ámacbèlé, jed úsaṉ k̄á m̄mo̱n, m̄bala Ikān, jùk àtelē, āma jūk áma ñko̱d lé ñliśin úno, k̄utába Iḱpo̱n, bá ámasio̱ Ijàk, étte ámi áno̱ Itém álian, áwo̱ ufóknwéd ákaha dé ḱiwo̱ kà ufo̱knw̄ed, ké mbón íto̱p úfued ésewo̱ ñkelo̱n àjen Íko̱d átan, Ikilo̱no̱ Iḱo̱d úbo̱n, ámakà sè em̄mo̱ Itan, áde, ḱela fo̱n ñde ámi, ámi m̄anuṉ ńko̱p Item etté ámmi ñde Itém ékami, áde. M̄ben ñsin kè álinam. Kè ñfin ámi ánye ánun àto̱n ñle ámi, ámi̱ ñligwo̱ ídahà ámi ñdahà m̄ni ígwo̱ iko̱no̱.